أحب الموسيقى الشعبية العمانية خصوصاً فن العازي، هذا النوع من الموسيقى فيه ت- تراث وتاريخ ويعكس ثقافتنا وهوايتنا كعمانيين، لما أسمعها أحس إنها تربطني بالماضي وبالأجداد وفيها إحساس بالفخر والأصالة هذا غير إنها تجمع الناس في المناسبات وتخلق جو من الوحدة والانسجام.